Kalau menurut ane si ayam itu pake tepung gitu kan ya yang kita ane tahu itu tepung itu di ayam juga sebelumnya kan dikukus apa di apa dah tu ya kan, sampai namanya dia ngejengkat apa apa sih itu lembek apa apa lunak apa apa baru da tu diiniin kan dikasih bumbu bumbu racikan langsung digoreng gitu jadinya ayam goreng dah tuh, nah itu udah ayam goreng gitu kalau udah pakai sambal tuh namanya sambal setan buset deh rasanya juga sudah enak pisan itu ayam namanya itu, kalau namanya ayam kentakih kalau udah dibikin itu, iya ada sambel sambel setan pake nasi yang anget gitu pokoknya udah luar biasa itu, rasanya juga udah nikmat baet itu dah pokoknya dah gimana ya dibilangin nasi juga ma sambelnya diaduk aduk gitu kan wuh kalau kita ngebayangin mah kalau katanya babeh mah itu cobak kubur ubur dah pokoknya udah enggak ada ininya ya cuma ya kita udah hanya gitu kan balik lagi kita kalau makan sambal mah, iya gitu perut lagi larinya kayak kerocokan kerocokan lagi dah emang kita punya masalah ya amploma perut gitu larinya kalau memang namanya ini mah buat makan mah buset deh. Ya kita lembok bae dah itu mau kita enggak mikirin penyakit dah kalau sudah ama sambal mah ya gitu, ya apa lagi kalau sambel kalau dibikin emak kita itu sambal, sambal dibikin sambal mentah dah itu kan ama adik kita ngumbrung ngriyung makan ama ayam yang sudah diadon adonin tuh ama yang tadi itu, udah yang digoreng sudah diini tuh makan itu kalau sudah ramai ramai ama ini lah resep pisisan dah pokoknya, iya sudah bukannya pada ini dedemenan pisan dah kita juga ama sambel ama ayamnya itu dah tuh ama sayur asem ama tempe udah dah udah enggak ada duanya dah itu kita makan deh tuh ya kadang kadang juga kita ama temen deh itu teman juga udah ngerasain kadang kagak mau kagak ape cuman buat kita mah buset deh itu rasanya bukan main deh itu enak pisan itu ayam goreng itu cara bikinnya juga yang tadi kita kasih tahuin tuh kan diiniin cuma buat rasa mah kita udah luar biasa kalau udah ama sambal mah ya iya nikmat nikmat bener dah itu enggak ada ininya, enggak ada duanya dah gitu ya kadang kadang kita juga kalau udah dua hari tiga hari enggak makan itu bawaannya pengin makan lagi iya kayak orang ketagihan, iya mau makan ayam goreng itu pakai sambal itu, iya kecuali kalau udah seminggu sudah kita lupa mungkin dah ya gitu kan namanya kita doyannya sambel ama ayam itu kan, jadi bilangnya krenyah krenyahnya itu sama itunya dah tu ama sambalnya itu sama nasi anget deh itu. Iya itu sampai dibilangnya tulang tulangnya dah ampe kucing tu ampe kita bagenin bae dah, kita diemin dah tu kucing ge nungguin kita bilang lu ngapain nungguin bersih tulang tulangnya ama kita mah iya bener dah bersih, kite mpe ngata begitu tu ama kucing iya, saking doyannya kita kalau dia udah bikin ayam bakar mah.